Ina lepo i kou lauoho, pono 'oe e holoi ia me ka mea holoi lauoho. E ho'oholoi i ka lepo a kēpia a me ka hinuhinu o ka lauoho a maluna o kou po'o. O ka holoi lauoho, e ho'oholoi 'ana ka lauoho.